Lugge jaltinirɗe ndiyan ɗee, immaa a waɗii hen posoŋaaji ana ton jaltinirɗe, walla a ɓamii sawru, a lakkitii lakkitii faa yalta.